Jaayndiyankaagal ene waawi waylude miijo e faamuya renndo heɗotooɓe. Ngati ko kaɓɓe ndokkata humpito. Ɗum noon aɓe waɗde feere, ɓe nawa paandale humpito maɓɓe to ɓe njiɗi to. Yimɓe paama no ɓe njiɗi yimɓe paamira ni.